Azafady re longo fa <hesitation> misy ola kely zaho ty, <hesitation> zaho io holy nefa ty bibiko ty ataoko manakory alikako ty, ka mangataka re zaho sao mety aminao mba hitaiza azy kely, fa anatin'ny anatin'ny quinze jours foana ley mba homeko anao ny andraikitra amin'azy ty fa mampalahelo zaho lie raha maty ka tsisy mpikarakara.